سبزیجات پخولو د پاره باید خپله منقل له دوه سوه او شل درجې د ساتني ګرید تودوخې باندې او یا هم څلور سوه او پنځه ویشته د فرانهایت د زیتون غوړ ورته اضافه سي. مالګه، مرچ او مربوطه مثالې <hesitation> بیا وروسته د هغه نه شلو نه تر دریشو دقیقو پورې پریښودل سي، سر یې وپوښل سي؛ ترڅو اماده سي.